Ekee, ewetuyɨsa yɨ lée ri lǝ ǝyǝrɨfǝŋ yɨ kpii yɨ koonu rɨ enipiyɨrɛ ko?. Yɨle eniŋkpɛŋyǝ yɨ lǝ rɨ enipiyɨrɛ rɨ ko Awo ewetuyɨsa yɨ lée ri wɔɔ, yɨ lǝǝmɨ eniyǝ pɨ lée kpii yɨ, yɨ lǝǝmɨ enjyǝ pɨ láa kpɛŋ yɨ Gbomarǝ, ademɛyǝ tɨmaŋtɩyǝ, siɛrɩwǝ atɛɛlɩyǝ. vǝ́nɨŋ yɨ le ce koŋwǝ yɨ la lɛɛ ko wǝǝ, yɨ leh kpii yɨ. Ademɛye yáa wɛrɛ ne epiiyǝ rɨ atɛɛkǝ rɨ ko Mɨŋ yɩlɩwǝ, eniiwe wɔɔ, yɨ lǝh fɨ mɨŋ kɛɛnyɔyǝ yi ta niǝ yɨ fɨ yɨ naanɨ. Oturu yɨ le tie anyɩŋkǝ. mɨŋ yɩlɩwǝ, wɨ le tie anyɩŋkǝ, tɨmaŋtɩɩ le tie anyɩŋkǝ atɛɛlɩɩ yɨ le tie anyɩŋkǝ gbemarǝ ŋɖɨ paa wɔɔ, o po njuŋ kɛɛnyɔŋyi kǝ́ le wi láa rɛɛ ko wɔɔ oturu pɨ le tie rɨlo opoolukǝ. Pɨ ŋ fɨ bɨ ŋ pǝ pɨ ŋ yee yupǝ. Paa lóo koru eyee kɛɛnyɔyǝ ta niǝ, yaa Wɨ fo ŋ ko ro eniiwe wɔɔ, rɨkɨsa oturu ŋɖee lah nyɩŋ, lɨŋ tɨ yee ewee ŋpa Oturu lah lɛɛ Tɨmaŋtɩyǝ ŋwee wɔɔ, nɨ fe ŋ kpii ŋwɨ, kɛɛ, akɛɛnyɔŋbǝ eyi ata le tie anyɩŋkǝ. Vǝ́nɨŋ nya nyáa lɛɛ ŋwɨ ayɩɖɛ kɛɛnyɔŋyǝ ceŋceŋ, ko wɔɔ, oturu ɖɨmaŋtɩciirɨwe wɔɔ, lǝh pǝ ba kpaa, lǝh kpɨ We tɛŋ tɨmaŋtɩrɛɛyǝ ŋ ɖii lǝ̌ kpǝǝtɨmaŋtɩyǝ yɨ láa kpɛŋ lǝǝ putuputuputu.,Ŋwɨ ko ŋ ɖi tɨpaŋtɩyǝ no guŋrǝ láa yaa lɨŋ kpɨ, wɨ ke ri wɨnyɔŋkpǝ wɨ lo ru oo, o lóo ko a láa nya a láa lɛɛ Kǝ tɨ mɨ ko oko ku ǝrɨ daalɨnyɩŋɖǝ, a lɨ ŋ mɨ nya a mɨ lɛɛ ceŋceŋ ceŋceŋ. Wɨ kǝ tɨ wɨ ri yɩlɩwǝ ŋ we oo, nɨ fa ŋ lɛɛ wɨ wɨ lo ko ro enirɛ wɔɔ, oturu wɨ la lɛɛ Ademɛyǝ ŋwe oo, nya nyǝ́ǝ sǝ ŋwɨ o fo ŋ nuŋ wɨ lah lɔ kɛɛnyɔɛ ceŋceŋ wɨ ko yi ko wɔɔ, oturu lo kuru jiirǝ nyɨŋ tɨ nɨ nya ewee nɨ sǝ, oturu ŋwe la lɛɛ Atɛɛlɩyǝ wǝǝ ŋyee yáa yaa yɨ ŋ ruu yɨ ŋ ko. Mɨŋ ŋʊŋtɛɛ lǝ pǝ lo ko kɨnyɩɩkǝ ko wɔɔ, yáa nyɩŋ yɨ ŋ ko ǝrɨrɨrɨrɨrɨ, wɨnyɔŋkpǝ le eniyǝ ya yáa nyɩŋ kǝ tɨ oturu yoh ko lo ko ku daalɨnyɩŋɖǝ le eniyǝ rɨ Paa mɨŋ ŋʊŋtɛɛ lǝǝ pǝ ŋpa wɔɔ, yɨ fa ŋ nyɩŋ kɛɛnyɔŋpɨrɛ eyi lǝ mǝrǝ ko wɔɔ, oturu ŋyee ya yáa kpaalɨ. Kɨto ŋyɨ otuisa kɩɩkɩ ewetuyɨsa kɩɩkɩ wɔɔ, eniyǝ yɨ kpii yɨ láa kpɛŋ yɨ. Aŋʊŋtɛniyǝ oturu yɨ la kpɛŋ Ofoŋ nuŋ wɨ loh ru wɨnyɔŋkpǝ wɔɔ, oturu ya yée rii wɨnyɔŋkpɨwe foŋ nuŋ wɨ lǝh lɨɨrɨ ko wɔɔ oturu ya ka lɛɛ yɨ le kpii lǝ. We tɛŋ rɨkɨsa kǝ́ pɨ ya pɨ lée yee onuŋ rɛ le yee anyarɨtɛɛkǝ, ŋwɨŋwɨ ŋ mɨ ko m kpanɨwǝ mɨ ŋ pǝ mɨ ŋ fieeri otuyɨwe. Ŋyɨ ko yǝh tɨ yɨ ŋ koru ayaa rɨ wɨnyɔŋkpǝ le eniyǝ wǝ. Paa mɨŋ kǝ́ yɨ láa kpɛŋ lah atɛɛkǝ, yɨ láa kpɛŋ ŋyɨ ewetuisa le cii rɨ wɔɔ, daalɨnyɩŋrǝ la fa ŋ kpɛŋ, wɨ ko wɨ ŋ ro wɨnyɔŋkpǝ wɔɔ, yaǝ fɨ yɨ. Wɨnyɔŋkpǝ fo ŋ nuŋ wɨ loh koŋ ko wɔɔ, oturu yɨ la lɛɛ. Eniiwe oturu yɨ lɨŋ tɨ la nya yɨ le ri sɨsiɛrɩ.